Kuen chan xabna tan lud kuent chan kuan ta ndonun nayana na jwi'n lud na chemod ndoleyna, naze wiz ngoa na lud izyo nden nden len chokuan ndelin nden len ta zi ta thi zyn lo lazna len ta thi zin lo rancha lo yez na lo- lo re jwa'n ndonun lo jwa'na nak jwa'n ndelin ze per kon za kon za naxut ndan na, nayan jwa'n ya ta blaz na yanda thi jwa'n nak ijoles nayana xomod zina na jwa'reya thi jwa're nke lo lin thi jwa're nke lon tolon aa per na- na- na natya depende xomod nak xabmen per na par xabna ndyakna kuen chana njencho kuan thib aa taxa zi serbizyo akna taxa thi zin akna lo yo lou' per nawue ndan na nda lo irzyna na plopa zyn ngokna plopa jwa'n mbrid na len do nche na- na na gabna len ngok prob na le na gabna mas ngozana mi' njwa'n lo zyn aa xat ka ndon tata ndon por ke le xudna dios ndan zin ndan naze lin ndan lo izyo kualkier jwa'n per le gabna tyon tablaz chana. Tyon thi jwa'n len xomod lin za asta ke na zina zi pa zina asta thi chana tyn taja naya na nu nen re orba mka zi jwa'y na nun ka zi jwa'y per tyz nday nak tey jwa'n nchelaz la lya na nda ndeli ley ben na le ko mi'nla tyz buena o mal mblya za mkaley mbay lugara za tya naka zi- zi- zi xab yek la ze ze nguj ma'n o kuan thi mxak jwa'n mas jwa'n o lo masta jwa'n- jwa'n ndonuaza mbay jwa'na nak jwa'n ta mbes mena uuu jwa're nozoz jwa'reya jwa'n xabnare ze dib nabana na nchenta plopa re jwa'n bridna plopa re xaba ndonun plopa, njwi'n roaxa kap nly njwi'n nakap jijoles xab nak jwa'nayek na kuanaka ze ta ndyokexa xis re jwa'rena kuan naka ze ndyoke cha re xis re re jwa'n na ndablod ndelin xana nziten aa xanare nketen nambi nketen ngenta cho thi jwa'na gab na nkuana ta nketeza na na ndyotna uu teyea xe zi or ta nda lo yazina plapa jwa'n nblir plopa jwa'na mdoxkuar plopa jwa'na mzopor plopa jwa'na nzinur lizor na kenkuan ndyakna jwa'na. Na njwi' len lizna cha nzo lud jwa'n nakin chan nzo lud jwa'n ndonun ne n cha nzo lud jwa'na nak xabmen ze kuan tyenla thi xab tez re tyena thi xab ya ja xanare ndon lo- lo laz na nzyn lo lazna ma yez nakna nzin pueblo nakna nzin mbay na pueblo ntak ja na pueblo nabe taja ndonu re jwa'n mbay na re ze or ta nketatiy or ya benta zi lad mbro na ndatir jwa'n ndatir re teyia ba mbror pa mbror per rior nrio zinor na ndetatir yez ndetair chana xe ndyakana naya an dota jwa'n ndyakor lota jwa'n nzynur ngenta porke porke mana miska le misna yekna naka yeknan xabna naka za mtoxana lad ya tamod nak ndoxkua yekney tamod ndotoxkua yekna na kuando ze nambi nak yekna ngenta palad tyo nzogana xe ndon xa nzy yezna xa nzi chana xa nzi re tan xa nzi lisna todrey- todrey jwa'n ta nchamena ndamen nare nketen ngenta zixa gax yekna na nin chokuan thi jwa'n lin chokuan zi jwa'n xomod zina thi pa zina konke nzo lud jwa'n jwa'n naba guz nzo lozon nketen choga zyana thi ned per choja ndo por ba todisnun naba ana tea lozon ma re ma jwa'n tapa nchaka mar re or ta blaza ma re or ndoy ta ndodisa ndota naka tamod naka jwa'reya tamod nzonun jwa'reya.